हेजहॉग क्या व्हंद यक तिरो मूसू व्हंद। त स्वो अपणि रक्षा कमण्ये करद, येते मैं आपते बतौंदू। तेकि ज्वो रीढ़े हड्डी व्हंदि, ते पर ज्वो चि कांटेदार, कांटों वलि यो त्वचा रौंदि। जब भी क्वे तेते डरौंद, स्वो अपड़ां शरीर ते क्या करद ग्वोल करि द्योंद। जब बॉल जन सि बड़ि जंद स्वो, कांटों कि ग्योंद जन सि बणि जंद। तेका बाद शिकारी ज्वो व्हंद, स्वो हेजहॉग का ज्वो असुरक्षित अंग छिन, तूं तक पहुंचण मां शिकार ते क्या व्होंदि, दिक्कत व्हे जंदि। त यमण्ये हेजहॉग अपणि रक्षा करद।